La honestidad re' junaj valor junaj qa'sa ke tenés ke naq'aram siempre lo ke nak'ar lo ke nak'ar pan ak'ux lo ke rik'ar ajaloom pero wul pach ke tahmood nak'aram ru'uum tahmood nab'anam ofender jenaj persona junaj wunaq si hoj siempre qa'qar lo ke rik'ar qa qak'ux y qajaloom wul pach kee ke tah ke je' ke qab'anam k'aa ruu' jenaj wunaq y y siempre riwii' je' sa conflicto pan la sociedad va tonces wul pach ke ru'uum re' hoj tahmood qaq' qanam siempre honestos taqee' va